Be mewara gobnati adumuda dlamdu ko dak garve adlammau dan na takəma gagə atune dauzati gə ruwai, gada so gagəwakgu gagəwakmintin gara nabai dawa dlammakshi gawa da birrina kam i'gado kun dandafudu i'munduwakun dabirrine gad padla kayi kenan pa amatu kwana munduwa nen dandafudu dandafudu zeger kwan nen kusan guma dandafudu gamsak banda gamad danida beri gado kam da fucaciridu abacin dawa i'riwe bai be miyara gwamnati, a dlamo atune da makə pata ta da ripci kam da jib bur au i'mapundawad miwara na awayau damakəkshi taki zaman, da mekəkshi dakda dabarikshi wara da ɗauza tikshi gaada da dlam wana kam da dlam ruwai to da rarkana maya, amma da cacpi arajo wacii gwamnati cacpi arajonen dani ne da kda wara da cacpugu ɗallumikun gagai naatu luma gagai atune asibitakun na kwar kun bin nen da masa dikun damasayi tirela tirela gə taki danni da dauri yaganancin na dak ba sukda anna gwamnati dena <hesitation> ribghi kə nasara da dibit gun i'dubu gatkasanen atu a debidku i'dubu vad anna kwami gaada tiye dabe bikta, to daura warra da dlam mau i'gwana atune danai da dlami rai da ripci ruwai rii riwe tuku kuwakə deman na begale mu gəyi nabai arzuke tuna wa na burdi nawa na gagai na dak wanau, amman na vayan wano bai nava ya bai kanci ka dlam ruwai na tako be yaye gagəguwara na ta kə benen a dlama bai daura atune gwanati da makəna da dlalmeja gagəwak, da ripci damdam gaada da dlam ruwe begəla se na aam at ka yawo gara a tarbo dadge aam kwalawan gara a benta a benta a benta daivinawa shau da yənkara datana adau gara ko iri rap nen begəla da dlam na ruwai mapundawad abina ɗikdlama kare gadla atfan gare asek dadimu da dlamna bəkta jak alkama na jak agwe samadari shinkafa kenan da bedu masarmi kwaya make bai, gambaram riduwa wun da dlamadu kə begəla na alaiyafu na gagəghen ɓekta mewara dawa abidu, kwa cimma ada kun i'dan dakda gən dawa bai gaada gən talaka ro talakaro ɗani nen kakasku a gərimtau akun kakkaɗi de terna, kun dak garva wara da cikdi kun da cikda na mi yara mugəyi bari kun ankal kun da dlaben gare ɗak al'umma kun, al'umma kunna maya nen akshi mayan akshi be ai na maya kun ne na maya kaɗa gwamnati bere dakda da dlam be kasu nen dillu ruwai to da ɗawate duvu ruwai dabara basa i'dak ruwai, mugəyi dlam na aam nen bana takakshi nen rughi nasara na wara akshi a dawau i'mundu wa gidi kam gun abina bikta angumu di kun basa kun, balle so kakasku denaje be dagai a dlama gərat de de kəshak dani dashina augu a dawa ayawa be tunu atu nabai dlamin gəri wakwuyo kenan, ka karme din ƙurtum gu a duwayu wan zam dlakat kadlam karam dakugu gaada kasunun nagagai kaza wana na'atune suse mugəyi dawi gheshi dawa mewara agarva da iwe hankal diwa gaada dabarikshi bana da banatakshi na kare wana, zaman tu ku huda tita bai sena tabare ɗaputai wun a puda amma dakda takəne atune wanna, gwamnati dan na na dakə dabi bikta mewara aci a tau daciribci na aro gəri waduma wa dlam ruwegu kakə dak china kə zaman bai, akshi gawa dikka na awayu alge amman maya jiktakci bai gaada nen gai tak aruwe na bemi Patiskumu atadu atana Patiskumu, da kalactinana ankal i'da ruwai gaada ruwai gagawakg wara dadəba wakakən zaman gu na gwannan gwamnan badejo na Patiskum tunu fatawanke a dlam magə shirin bai seda dlam aam gaada nem tunu arotau arotana gərabakgu wun adabbai sai dapai aam, tarbo gara men da dlamin gara men da dlamin gare tarbo gara gaada kasən da dauri hankaldiwab da jib diba nemamman wai a dladli waka shirin ko kwanyaye kwakə, to gagai a dlam adlaman garanen gwamnati na masena waka kwaya bututu gara da masa da beri i'vatku i'diwa ayada dibdu kuma dlayin gara dlanakshin gagə wak nasawa a jiba na nasawa a jibana nasawa har adina azem re nawaka nen to mugəyi da banata daurau ke nen i'dak gən da dlam ankal na na gagəwak gaada gen da bar pata.